Nuuq edimädse abi pakikõsõq ummaq näütüses autih ja viil mõnõh paigah. Et ku midägi, no kasvai sõrmõ katski lõikat vai midägi vigastust saat, et sis, vai pää ärq lüüt katski, et sis saat kõrraga plaastri pääle pandaq vai midägi köütäq kinniq, et veri kinniq jääs.